پلا، سبزیاں تیار کر لو۔ سبزیاں نوں چھیل کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لو۔ پین جا برتن وچ تیل یا گھی گرم کرو۔ سبزیاں پاؤ۔ کٹیاں سبزیاں دو-تِن منٹ ہولی آنچ تے پکاؤ۔ تھوڑا پانی پاؤ تے نمک، کالی مرچ ملاؤ۔ کھولیاں تے گیس ہولی کر کے پندرہ منٹ تک پکاؤ۔ سُوپ نوں مکسّر نال پیس کے کریمی بنایا جا سکتا ہے۔ گرم سُوپ پلیٹ یا کپ وچ پا کے ہرا دھنیا نال سجاؤ۔